un jiranɛ bɛ zan a o zo avion wɛmuwe bɛ zan ode mana nin o ɲanbu le hobe obe zanna-la ho mu bɛɲan mi o'e do'onu do'ua baɲan homu baɲanna o ɲanmu sere donc be'o ha'irisi bɛ wa pɛ ho wamuwe ba a ninɛ qualifia mu'in donc ba zun mi tonu be o ha'irisi le tout va passer bien